شوف باه تجي دير <hesitation> تركب قفل في قفلة على تريكو ولا على سروال، لازملك تجيب خيط تدخل الخيط وبعد تجيب القفلة ذيك وتبدا تدخل من هنا وتخرج من هيه تدخل وتخرج، و هذيك لقفلة تلقى فيها ربعة، نتايا تحاول تركبهم في ربعة وديرهم مليح ومن بعد دير نفذه وتسكرها، تسكر النفده قدقد فوت وتقفل عليها وتخليها بالبركة عليك اخويا.